Han niq'ar ke re' wula je' k'eh han niq'ar ke wula je' doscientos re' idiooma wula pan oteera ak'al k'eh k'eh re'ee q'orb'al wilkee' ke hoj ma qat'aliim ta taqee' y ma qak'axamaj ta taee'